ماچس اک سادارن پرنتو بہت ہی اپیوگی آوشکار ہے۔ ماچس دی تیاری وچ اک چھوٹی لکڑی دی تیلی ہوندی ہے جس تے اک انتھ دے رسائنک مواداں دی پرت لگی ہوندی ہے۔ اس پرت وچ پردان تور تے پوٹاشیم کلوریٹ، لال فاسفورس، گندھک اتے چپچپا مواد ہوندے نیں۔ جدوں ماچس دی تیلی نوں ماچس باکس دے کھرچن والی ستھان نال کسن کرکے گرمی پیدا کردا ہے۔ اس گرمی نال فاسفورس سفید فاسفورس وچ بدل جاندا ہے تَاں جو بہت جلدی سڑ جاندا ہے۔ اس دوران پوٹاشیم کلوریٹ آکسیجن چھاڑدا ہے جو گندھک اتے لکڑی دی تیلی نوں۔